बैंगनी रंग देखदा म शाही ठाट-बाट क भावना आउंछ। यो रंग अपण भव्यता और रचनात्मकता क प्रतीक च। फूल जइसे बोगनवेलिया क रंग म सजीवता देखदा।